Pi dormiri abbastanza s’avi a aviri ‘n rittimu rigulari pi jiri a dormiri e criari n’ambienti serenu e cunfurtanti dintra la cammara di lettu, limitannu l’usu di oggetti elettronici prima di curcarisi. La cammara di lettu avi a essiri a lu scuru e s’avi a jiri a dormiri e arrisbigghiarisi sempri a la stissa ura.